हमेन हिमाल अभी तकलान खाली मोबाइल मे ना त खाली किताबमे देखले बारी की त उहे हमनीकेन सब जना सब संघतीया सब मिलके कथी कहैसी की हमनीके जहिया कमाए लागम न तहीया सगरमाथा आ अनपुरणामे जाम की त काहेला सब जना हमनी के पढैत रहली त उहे समयमे त ना रहलै पासाङ ल्हामु शेर्पा त उ त पहिलका हिमाल चढेवाला है की hesitation लेडीजमे त उहे रहलै चहरल की त उहे हमनीके कहैत रहली सगरमाथा नाहीयो जाएमन त अनपुरणा लगन जैबेन त उ लगनसे किदो सूर्य उगैसन त बरी नजिक लौकैसै बारा निमन लगैसै देखेके की त उहेसे हमहु सोचैतारी की जहिया हम कमाए लागमन निमनसे त हमहु जाम हमहु देखम ह की कैसन लगैसै जब सूर्य उगैसै त कैसन लगैसै देखेके कुछ नयाँ नयाँ चीज सिखेके मिलैतात अदमी के जाएके चाही त उहेसे हमहु नयाँ नयाँ चीज सिखेन जाएला हम चाहैतारी की ओहीसे हमनी के सब संघतीया सब मिलके कहैतारी की हमनीके सब जना एकदिन कमाएकेन त पैसा गोटालेवेके सब जना जम्मा करलेवेके आ जहीया छुटी रहतउन तहीया हमनी के सब जना चलेके त हमर संघियता सब कथी कहिता ठिक हउ चलेके काहेला हमनीके संघियता के दिदी यकनी न गेलरलै त की त हमनी ओकनीके कहैतरहलै की तोनी योके जैहे खुब निमन लगैसउ नयाँ नयाँ चीज के नयाँ नयाँ चिज सिखबे उ लगन नयाँ नयाँ चीज के अनुभव होतौ सब चीज मिलतौ पढाइयोमे उ बाला चीजवा सब खुब मदत करतौ त हमनीके कहली ह हमनीयोके जाम कैसहु जाम हमनीयोके हिमाल देखे थेबे करम।